Mahaela velona kokoa ny olona amin'izao fotoana izao ny fitsaboana tsara. Ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiaraha-monina dia lasa betsaka ny olona velona noho ny olona maty.